kjaradeila ljósmæðra við ríkið er að sumu leyti komin aftur á byrjunarreit segir heilbrigðisráðherra tvær af hverjum þremur ljósmæðrum greiddu atkvæði gegn nýgerðum kjarasamningi í dag velferðarráðuneytið ætlar að taka mál Braga Guðbrandssonar fyrrverandi forstjóra Barnaverndarstofu til endurskoðunar ráðuneytið braut á Braga við rannsókn á kvörtunum yfir störfum hans samkvæmt óháðri úttekt

Vestfjörðum er nú um fimm kílómetra frá landi stærsti ísjakinn er um tveir hektarar að stærð geimvísindastofnun Bandaríkjanna greindi frá því í gær að fundist hefðu lífrænar sameindir á yfirborði Mars við gætum verið einu skrefi nær því að vita hvort líf hafi þrifist á plánetunni segir sérfræðingur þó að

sé í rennibrautinni í sundlaug Egilsstaða ákváðu að gera sér hreiður við brautina þar ala þau nú upp fimm unga sem una sér vel við laugina

tilfinningar fylgja því að nýgerður samningur ljósmæðra við ríkið hafi verið felldur í dag segir formaður samninganefndar ljósmæðra mikil vinna hafi legið að baki honum heilbrigðisráðherra segir kjaradeiluna að sumu leyti komna aftur á byrjunarreit sextíu og þrjú prósent ljósmæðra greiddu atkvæði gegn samningnum en þrjátíu og þrjú prósent þeirra samþykktu þrjú komma þrjú prósent skiluðu auðu kjörsókn var áttatíu og sjö

prósent skrifað var undir samning við ríkið tuttugasta og níunda maí þá höfðu samningar verið lausir í níu mánuði

er auðvitað þannig að

er komin upp algjörlega ný staða í þessu viðfangsefni þannig að

að ríkissáttasemjari kallar aðila það er auðvitað flókið við erum að sumu leyti komin á byrjunarreit á þriðja tug ljósmæðra sögðu upp í kjölfar deilunnar uppsagnir nítján þeirra taka gildi fyrsta júlí að óbreyttu og hinna fyrsta ágúst formaður samninganefndar Ljósmæðrafélagsins segir að þær séu tilbúnar til viðræðna og að þeirra kröfur séu skýrar það sem okkur var boðið er náttúrulega fjóra komma tuttugu og eitt

prósent eins og önnur b h m félög hafa fengið í miðlægum hækkunum velferðarráðherra kom og sem sagt bætti í rauninni til að bæta upp

í rauninni inntöku starfsins sem hefur ekki verið verðmetin hingað til það er bara ekki nóg það eru

tvö hundruð áttatíu og fimm ljósmæður á tíu stofnunum þetta eru sextíu milljónir yfir árið þetta er ekki á mánuði Katrín segir að blendnar tilfinningar fylgi því að samningurinn hafi verið felldur en mikil vinna er að baki honum ég er mjög stolt af mínum

og af ljósmæðrum það hefur verið viðloðandi kvennastéttir að redda bara málunum og segja bara já og takk en það er kominn tími á breytingar og kominn tími til að konur láti ekki bjóða

sér hvað sem er standi fastar á sínu og þær eru að því Páll Matthíasson

braut á Braga Guðbrandssyni með því að gefa honum ekki færi á að svara og kynna sér gögn sem niðurstaða rannsóknar ráðuneytisins

byggði á þetta er niðurstaða óháðrar úttektar á meðferð málsins ráðuneytið ætlar að taka málið til endurskoðunar niðurstaðan var kynnt á ríkisstjórnarfundi og á blaðamannafundi í morgun málið snýst um kvartanir barnaverndarnefnda á höfuðborgarsvæðinu undan störfum og framkomu Braga Guðbrandssonar fyrrverandi forstjóra Barnaverndarstofu og rannsókn

á þeim ráðuneytið

ákveðnar ályktanir um ástandið í barnaverndarmálum út frá þeim kvörtunum einum sér og við töldum að þarna hefði ráðuneytið mátt rannsaka betur úttekt okkar að ráðuneytið hafi fundið að forstjóra Barnaverndarstofu án þess að gefa honum kost á að tjá sig um þau gögn sem aðfinnslur ráðuneytisins byggðust á hafnarfjarðarmálið snýst um hvort Bragi hafi hlutast til í máli föður sem grunaður var um kynferðisbrot gegn börnum sínum niðurstaða ráðuneytisins var sú að Bragi hefði farið út fyrir verksvið sitt þar sem málið teldist forsjármál og heyrði því undir sýslumann fram kemur í úttektinni að lögfræðingur móður barnanna afhenti ráðuneytinu meðal annars tölvupóstsamskipti Braga við föðurafa barnanna niðurstaða ráðuneytisins byggði aðallega á þeim ráðuneytið bar efni hvorki undir Braga Barnaverndarstofu né barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar þar er niðurstaðan sú að ráðuneytið hafi ekki haft fullnægjandi forsendur það hafi ekki haft nægileg gögn til þess að álykta sem svo að forstjórinn hafi farið út fyrir verksvið sitt en komust þið að einhverri niðurstöðu

varðandi hvort að það væri rétt mat að forstjóri Barnaverndarstofu hefði farið út fyrir starfsvið sitt í þessu drógum ályktanir út frá gögnum málsins og niðurstaða okkar var sú

að miðað við þau gögn sem lágu fyrir hjá ráðuneytinu hafi ekki verið fullt tilefni til þessara athugasemda Ásmundur Einar Daðason

gat ekki veitt viðtal vegna málsins í dag í fréttatilkynningu á vef velferðarráðuneytisins segir að ráðuneytið ætli að verða við beiðni Braga um endurupptöku á rannsókn málsins veiðigjöld verða óbreytt til áramóta og reiknað er með að fundum Alþingis verði frestað eftir helgi stjórnarandstaðan hrósar sigri yfir því að hafa hrakið ríkisstjórnina til baka með lækkun veiðigjalda forsætisráðherra fagnar samkomulagi um afgreiðslu

mála í sátt rétt fyrir miðnætti í gærkvöld náði forystufólk flokkanna á Alþingi samkomulagi um afgreiðslu mála og þar með þinglokin samið var um að reyna að klára fjölmörg mál ríkisstjórnar og

að minnsta kosti eitt mál frá hverjum flokki stjórnarandstöðu en mörg mál verða eftir og nú bendir allt til að frumvarp um bann við umskurði drengja muni sofna í nefnd það er afar umdeilt frumvarp sem um hafa borist hundrað þrjátíu og fjórar umsagnir þar af

metfjöldi frá útlöndum en það mál sem setti þingstörfin á hliðina í rúma viku er frumvarp meirihluta atvinnuveganefndar um lækkun veiðigjalda sem ekkert verður af það sem stendur auðvitað upp úr er sá ríki vilji sem ríkisstjórnin og meirihlutinn hér á Alþingi hefur sýnt til þess að ná samkomulagi í þeim málum sem hafa ríkt deilur um þar ber auðvitað fyrst að

sem við geymum umræðuna um þau fram á haustið það stendur upp úr að við hröktum þau til baka og unnum fullnaðarsigur í veiðigjaldamálinu þar sem átti að færa útgerðinni jafnvel þeim sem

með það að gera um þrjá milljarða króna ja okkur tókst að gera ríkisstjórnina afturreka með gjafapakka til útgerðarinnar það er að sjálfsögðu mjög mikilvægur áfangasigur

í því að ná betra og sanngjarnara samfélagi hér já fyrst og síðast veiðigjöldin að hafa náð að

umfram allt að það þarf að vanda sig í þessu mikilvæga máli undirstöðuatvinnugrein þjóðarinnar og við þurfum að fara að vinna öll að því að ná sátt um málið fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu fimm ára var samþykkt með þrjátíu og eitt atkvæði gegn nítján sjö sátu hjá er mjög ánægð með þessa fjármálaáætlun sem hér liggur frammi því í henni er efnt það sem lofað var fyrir kosningar og blásið

til sóknar forsendur fjármálaáætlunarinnar eru byggðar á óraunsærri bjartsýni á þróun efnahagsmála til næstu fimm ára það er ljóst virðulegi forseti hvar þessi forgangsröðun liggur og það er sannarlega ekki hjá fólkinu sem þarf mest á á aðstoð þessarar ríkisstjórnar að halda því mun ég á engum tímapunkti styðja þessa tillögu og þingstörf halda áfram til að klára þau mál sem bíða en

er með að þeim verði frestað eftir helgina forseti Bandaríkjanna segir að Rússar ættu að taka þátt í fundi g sjö ríkjanna sem nú fer fram í Kanada Rússum var meinaður aðgangur að samtökunum eftir að herir landsins innlimuðu Krímskaga búist er við meiri átökum en vant er á leiðtogafundi g sjö ríkjanna í kvöld og á morgun fyrir fram var vitað að spjótin beindust helst að Bandaríkjaforseta á fundi g sjö ríkjanna í Kanada nú

um helgina viðskiptastríð vofir yfir eftir að stjórnvöld í Washington ákváðu að hækka tolla á vörur frá helstu vinaþjóðum Bandaríkjanna þá er víst að kjarnorkusamningurinn við Íran komi einnig til tals samkomulagið sem Donald Trump dró Bandaríkin úr á dögunum en Evrópusambandið Bretland Frakkland og Þýskaland standa enn að auk Kína og Rússlands áður en Donald Trump flaug til fundar við hina leiðtogana sex fyrr í dag bauð hann upp á enn eitt þrætueplið þegar hann sagðist gjarnan vilja bjóða Rússum aftur sæti við borðið g sjö ríkin voru átta þar til Rússar innlimuðu Krímskaga í mótmælaskyni við ákvörðunina var Rússum meinaður aðgangur að þessum reglulegu fundum ráðamanna Bandaríkjanna Kanada Bretlands Frakklands Japans Þýskalands og Ítalíu ráðamennirnir komu til fundarins einn af öðrum í dag og hafa staðið sína plikt þegar kemur að og að brosa til ljósmyndara fundurinn er eitt af fyrstu embættisverkum nýskipaðs forsætisráðherra Ítalíu justin Trudeau forsætisráðherra Kanada bauð gesti sína formlega velkomna nú undir kvöld en býsna þétt dagskrá bíður leiðtoganna sjö í kvöld og á morgun hafís hefur nálgast landið jafnt og þétt undanfarna daga og er nú um fimm kílómetra frá landi flaug yfir svæðið í morgun ásamt sérfræðingum Veðurstofunnar og Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands það var aðallega verið að skoða hvort skipaumferð væri hætta búin af ísnum

ýmsum stærðum og gerðum hversu langt er hann frá landi núna

í Vaðlaheiðargöngum segir allt kapp lagt á að skila göngunum tilbúnum á þessu ári en þó verktakinn skili sínu verði ýmsu ólokið sé að beisla heitt og kalt vatn í göngunum það mætti segja að nú sé í fyrsta sinn hægt að sjá fyrir endann á verkefnum við gerð Vaðlaheiðarganga

fer að ljúka ásamt vatnslögnum og bygging fjögurra

er langt komin þá er hafin vinna við

í göngunum þegar ekið er í gegnum göngin núna er greinilegt að margir verkþættir hér eru að verða búnir

búnir en um leið er margt sem á langt í land með að klárast þetta er sjö kílómetra langur vinnustaður þannig að það þarf að áfangaskipta þessu mannvirki við vatnið í göngunum eru styst á veg komin yfir uppsprettur heita vatnsins verða lagðar forsteyptar einingar og malbikað ofan á þær þannig að í rauninni fer umferðin yfir stærstu

vatninu verður veitt í mikið inntaksmannvirki og það nýtt sem neysluvatn á Svalbarðsströnd og við þessi stóru verkefni segir Einar að öðrum verkum seinki en þetta er svona ekkert langt frá því lagi sem við höfum verið að hugsa okkur síðustu mánuði og fyrsta

verður þriðja júlí og seinni svo í lok ágúst geturðu garanterað það að hér verði opnað fyrir umferð á þessu ári ég ætla svo sem að vera spar á loforðin en það er auðvitað ætlunin að umferð fari hérna í gegn næsta vetur

þið stefnið á að opna þau á þessu ári það er ýmislegt eftir þegar við afhendum verkkaupa verkið þeir eiga eftir að gera sínar prófanir og svoleiðis en við

okkar verkþætti á þessu ári það er alveg ljóst stjórnendur Facebook hafa beðist afsökunar á tímabundinni bilun í svokölluðum

villa í hugbúnaði olli því að færslur hátt í fjórtán milljón notenda voru aðgengilegar hverjum sem er þrátt fyrir að notendurnir hafi valið að stilla færslurnar þannig að einungis vinir gætu séð þær bilunin varð frá átjándu til tuttugasta og annan maí þeir notendur sem bilunin hafði áhrif fá skilaboð frá Facebook vegna þessa þetta er ekki í fyrsta sinn

sem fyrirtækið þarf að svara fyrir aðgengi að upplýsingum notenda undanfarin misseri fiskurinn er í aðalhlutverki á nýrri sýningu á Sjóminjasafninu í Reykjavík undirbúningurinn hefur tekið fjögur ár með sýningunni fiskur og fólk sem sýnir sögu fiskveiða á Íslandi síðustu hundrað og fimmtíu árin Hollendingurinn Matt

er höfundur sýningarinnar

segir að með því að ráða erlendan hönnuð hafi fengist ný og fersk sýn á sjósókn Íslendinga sýningin skiptist í nokkur rými hvert um sig lýsir ákveðnum hluta ferlisins

áhersla lögð á fjölbreytta miðlun það eru gripir það er texti það eru bíómyndir það eru viðtöl það er allt mögulegt það eru teikningar og þetta hérna sem við sjáum hér er sem sagt viðtal tekin viðtöl við sjómenn sem segja frá lífinu á sjónum hvernig þeim líður um helgina er ókeypis inn á safnið sem hefur verið lokað síðan í desember undirbúningur nýju sýningarinnar hefur þó tekið um fjögur ár núna opnum við með þessari glæsilegu sýningu sem við erum afar stolt af fiskur og fólk sem fjallar um þessa sögu sambúð okkar við hafið hafið sem bæði gefur og tekur hér vonum við að verði heimavöllur greinarinnar sjávarútvegs þar sem fólk getur kynnst þessari undirstöðuatvinnugrein okkar Íslendinga við erum einu skrefi nær því að komast líf hafi þrifist á Mars segir ritstjóri

Bandaríkjanna NASA hefur fundið lífrænar sameindir á yfirborði plánetunnar NASA greindi frá uppgötvunum sínum á blaðamannafundi í gær það voru tvær uppgötvanir sem var skýrt frá annars vegar fundust lífrænar sameindir í yfirborði Mars sem út af fyrir sig er mjög merkilegt sömuleiðis fundust merki um metan í lofthjúpi Mars sem breytist árstíðabundið ófáar kvikmyndir hafa verið gerðar í fantasíustíl um mögulegar yfirvofandi innrásir lífvera frá plánetunni sem auk Venusar er næst jörðinni þá hafa vangaveltur um líf á Mars hafa verið mörgum listamanninum innblástur í tónsmíðum og

svo fátt eitt sé nefnt erum við einhverju nær eftir uppljóstranir gærdagsins við erum ekki búin að finna líf en það að við finnum einhvers konar lífrænar sameindir á yfirborðinu það bendir til þess að þær geti varðveist þarna og vonandi reynast

neðar í yfirborðinu hvort það var einhvern tímann líf á Mars eða ekki en það þarf nokkur skref í viðbót og þau skref verða stigin með því að kafa enn dýpra undir yfirborð Mars í rannsóknartilgangi það er sannarlega á stefnuskránni tvö þúsund og tuttugu þá

á að skjóta á loft jeppa frá Evrópu sem heitir

kemur til með að bora tvo metra

yfirborðið og komast þar af leiðandi vonandi að einhverjum lífrænum sameindum sem eru þetta tekur því allt sinn tíma maður þarf að læra það að þolinmæði er dyggð í vísindum þrastarhjón á Egilsstöðum völdu sér heldur óvenjulegan stað fyrir hreiður þau ala nú upp fimm unga við sundlaugina í seilingarfjarlægð frá stiga

í vatnsrennibraut ungarnir kippa sér ekkert upp við ærslin í krökkunum og foreldrarnir bera í þá orma og annað góðgæti ég tók eftir þessum fyrir svona tveimur vikum síðan þegar við vorum á sundnámskeiði ég tók eftir að hann var ekki að borga inn sko

að fylgjast með honum það er magnað við þessa staðsetningu

hérna er við hliðina á rennibrautinni og hér fara í kringum fjörutíu til tvö hundruð börn á dag metra frá stigaganginum er hreiðrið þannig að þetta er mjög sérstakt að hún skuli velja þennan stað til hreiðurgerðar já við fylgjumst mjög grannt með þessu við erum búin að vera að passa þessa unga mjög vel og það næsta er að reyna að koma þeim á flot vaxa hratt eftir að þeir klekjast út og verða fleygir á átta til þrettán dögum það styttist í að þeir yfirgefi hreiðrið og haldi út í óvissuna það er allavega kattarheld girðing hérna þannig að það eru ekki kettir sem taka þá hér en við höfum mest áhyggjur af því að þeir detti út úr hreiðrinu og fari kannski að svamla í lauginni en við erum öll komin með skyndihjálparnámskeið núna er reyndar í gangi þannig að ef þetta gerist að degi til þá erum við alveg tilbúin í björgunarstörf og Elvar sem er söngvari eins og þrösturinn hefur orðið fyrir hughrifum af þessu öllu og þessi fallega fura sem þau eru í hún bara verður fallegri því að hún ber ávöxt ástar þeirra þá að veðri suðaustan

gola eða kaldi og rigning

til á landinu á morgun en þykknar upp fyrir austan hiti átta til sautján stig hlýjast fyrir austan Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur strax að loknum íþróttafréttum velferðarráðuneytið ætlar að taka mál Braga Guðbrandssonar fyrrverandi forstjóra Barnaverndarstofu til endurskoðunar ráðuneytið braut á Braga við rannsókn á kvörtunum yfir störfum hans samkvæmt

norðaustur af Horni á Vestfjörðum er nú um fimm kílómetra frá landi stærsti ísjakinn er um tveir hektarar að stærð geimvísindastofnun Bandaríkjanna greindi frá því í gær að fundist hefðu lífrænar sameindir á yfirborði Mars við gætum verið einu skrefi nær því að vita hvort líf hafi þrifist á plánetunni segir sérfræðingur þó að mikill sé í rennibrautinni í

að gera sér hreiður við brautina þar ala þau nú upp fimm unga sem una sér vel við laugina þá er þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúv punktur is

gott að sinni

hafið það sem best um helgina veriði sæl